نحب نكون رياضي مشهور كيما كريستيانو رونالدو رياضي مشهور برشا والناس الكوليكا يحبوه على إني نكون فنانة مشهور، اه أول حاجة كي تكون فنان مشهور ماتتلاش بصحتكوم للفو وسهريات وتعديها فسهريات وفي الغناء، أما كي تكون رياضي لازم تشتلى بصحتك هاديا حاچة ضرورية ماكاش ماتنچمش تكون رياضي مشهور.